Ntuku iria mpendete mono ya gukungwira kana kugwirirua ni ntuku ya Krismasi kana muthenya jwa Krismasi. Nipendaa muthenya ju mono nuntu nirio Kristo Mwonokia o nthiguru wa antu aciarirwe neja gutukamatira meeyia jeetu kenda twona urekeri. Kuringana na Mataro jawe, ntuku ii ni inthongi mono, nuntu nirio wonokio bwa nthiguru kana mwonokia wa Nthiguru aaciarirwe. Natwi tukaraa na inya na witikio bwa Kristo imbonaa ntuku iiji iri injega mono nuntu irio kinya baingi tuumbaa utethania na irio family iria nyingi ciumbaa kuriunganira, baakethania. bakarijanira, bakagwiranirua amwe bonthe na kwithrwa kwi kiatho kikeeja kitikari ja kiingi. Kwina biatho bibingi bithithagwa na biakungwirwa lakini kii kia Krismasi, ikiithairwa kina aantu babaingi mono na kinya antu babaingi ibariunganaira mono nikio mbonaa ni kiina itumi niuntu bwa mbere ikiunguthanitie kana ikikukuijaniriria na wendo bwa Murungu na kwonokia kirindi kiawe kiria oombire Nthigurune.